لا <hesitation> طبعا المهم دراسة رياضيات رياضيات صح في أحيانا قوانين منتذكرهاش، لكن من الحاجات اللي تنمي التفكير المنطقي <hesitation> والقدرة على حل المشاكل خصوصا في المشاكل اليومية ، وتفتح في واجد في مدارك -في مدارك العقل، يضيمن احلى <hesitation> المواد، ومن احلى المسائل اللي هي الخوارزميات، من قد ما حليت- حليت المشكلة حليت مسألة <hesitation> تحاول إنك تدور على حلول.